Kua mimbareta i rupiguako ipire omocambio avei añogue, yaesa i pe overaveraaa ipire <hesitation> misi oï reta, tanta ipoki oyapo kua. ipuere kia oesa yae ani kia oñatai yave jokurai oyeaporeta.